Chivanriña ñanikinro to ni dachonri tu nunguan ni dachonri tajan ni na xhivanria, ta ngua xhia, ta tu'u inga kii ta ovadani na kuxhinri chí ngua xhía ña a ja taxajan kuchonri ñajan u jum, xajan xatanininri kuchónria kuchónnri ñajan ña ikui ña dachunrijan ta u'ña nroa kunre inia uu a oni kii.